Au sinaugoro garo ai ama garoni ama gurugani tu ma anina barego korana tu gita sinaugoro tarimarimara gita tubura gita gatara gita senera bavarana emaguritariato vegata garona tu mai sinaugoro maiga benamo gita mabara ta gora to tu sinaugoro gabunai tamagurito saroa gabunai ta baregoto ta tanuni gita gera garo sinaugoro vegata bita kiragianiani masena be maseni magurina be magurini guruna be gurulosini be guru iagoni be guru iagomani garonai bita garoni gita gera sinaugoro tauraviniani korana tuburana evinirato garona be mai garoai tu gita gera garo dainai ta kirari fiu iagoani ta garoni taeagoni taeagomani ainai gita garora tubura gatarana evinirato garona bene benamo tarimata asi beagomani bekirani goitu kara dainai mani garo ai goi ogaroni senagi gita tubura gatarana evinirato garona vegatana sinaugoro garonai ta garoni ta gurugagurugani aigesi aigesi taveini senagi gitana tauraviniani auna ma auraviniani tubugu gatagu seneri geri garo vegatana Bena kamasina goina asi nouravinia tamaguritariato gita gera garo bita tanu iagoni gitana bita vaga gita bita korini maki gita tubura gatarana maki ma bege kirariani korana gita gera garo bene aigesi aigesi bita tanu iagoni mai garo tu gita gevinirato gera sinaugoro garona nei mai garo maiga gitana tu tagurugaiaiani tagurugaiaiani tamaguriaiani tagaroiaiani e mogesina kavana benamo garorai eagoto ta tanuiaigiani tamaguriiaigiani tagurugagurugaiaiagiani gera tanu mabarari nugariai bema ta asi sinaugoro garo libana kamasi boro guruga senagi tuburana vegata gita gevinirato garona nai tuburana vegata gekirari iagomato gema vini vanagirato gita gatara senera bavara beagoma tubura sinara tamara ini toma gitana maki tamaguru dogariani ini tamaguri iagiani logo be guruna guruna bekorini beguru losini beguru tanuni beguru iagomani garonai logo bita tanuni bita gurugani mai garo maiga asi bekorini garona au natuguna bege kirari iani au tubuguna ekirari iani au seneguna bea kirari iani au gataguna maki mai garo maiga Asi bege asi berekwarekwani asi tau kokikokina maki mai garo ai bita bita be garoiagoni mu guruna guruna betanu iagoni asi magona beagoni lagani ta bevanagiani lagani vira gita gera garo tu tuburana evinirato garona maiga bita garo vanagivanagini nai mai sinaugoro garona maiga tu gabu tariai ekiragi mokomokoani gita gera garo negatai senagi gita piua sinaugoro tarimarimara na ta garoiagiani tu ma vetogana ia ma vetogana gita taugera garorai gera garo maiga takirariani garona tu gita gerai maiga nai mai garo tu gita gera garo auna maki aura viniani gita garora maiga agaroani maki au nugagu mabarana gesi korana gita tu sinara tamara tubura gatara geri garo ben nai mai sinaugoro garona maiga auna auravini baregoani kekei tu moga dainai dia karata senagi gita sinara tamara tubura gatara geri garo dainai gitana maki bita kirari tagoani bita muru tagoani gera tanu mabarari nugariai kekei gera sinaugoro garona kekei tu moga asi bekorini bita kirari bukaiani bita kirari laganiani bita kirari bogiani guruna guruna beagoni mu Tanobara magonai varau bita ragasini asi taribani motu veregaukana mo ribana nai mo gegu guruga tu mogesina ama toreani gera garo maiga gera garo evinirato nai gita garorai tagaroni veregaukana gita ta ta na garo evinirato nai mai gera garo maiga takiraritagoani tamurutagoani tubura gatarana logo ekirari iagomani garona maiga bita kirari bukaiani gera tanu nugariai kekei mogesina nai ma gera garo maiga tavaga namoani averereni maki sinaugoro garonai tagaroni nai akirani tanikiu baregona kekei